إذا رچعت خمسين سنة ورا، أول شي بسويه هو إني بتعرف على المكان اللي راح كون فيه ، بحأول إني اعيش التچربة و ازور اماكن تراثية اماكن تاريخية بستكشف التاريخ ، بشوف اشلون الاحداث المهمة اللي كانت راح تصير في هذي الفترة بالتحديد بحأول إني كون عندي روتين يومي بسيط متوازن مع هالفترة.